په خوښیو کې ډزې د موږ خوا کې هم رواج وې مخکې. مثلاً زموږ په کلي کې به دا ټولو خلکو به خوښیو کې ډزې کولې، او که به یې مثلاً ډزونه ونه کړو، بیا به یې ویل چې دا لکه خوشي یې ښه نه دی لمانځلې. موږ به ورته ویل چې د توپک ټکونه وکړ، د ټوپک ټکونه او بړې، هغه پخوانۍ انګریزي کې ورته <hesitation> خو بیا مثلاً دا دغه خپله په دې خاطر باندې چې امنیتي تړون او امنیتي وضعیت خراب و زموږ په سیمه کې په تېرو شلو کلونو، جمهوریت یا حداقل په تېرو لسو کلونو کې، او دا اوس هم همداسې توپک دا حکومت توپک نه پرېږدي. نو په دې خاطر باندې خلکو بیا ډېر ډزونه نه کول. بدیله لاره یې بیا دا وه، بله لاره چې پټاکې وچوي. مثلاً دا پټاقۍ به یې چولې. زه خپله چې ځوان وم، موږ به <hesitation> یو ډول ډبره وه، د هغې ګاز مو هغه کاوه، د میتان ګاز و که کوم بل رقم ګاز و، هغه وخت کې کیمیاوي فرمول او هر څه یې ما زده وو، نو هغو ته به مو ډزونه ورکول. بیا مثلاً هغه ازاري شیان راغلل، پټاقۍ راغلې، هغه واوره چې هغه کېدله، اتڼ و، ډول و، دریا. زما په نظر باندې د خوشحالۍ څرګندولو ښې لارې، خصوصاً په افغاني پښتني کلتور کې، ډول او اتڼ او همدا شیان دي. ښه ډول، ښه اتڼ، دا ډېره ښه خبره ده چې خلک خوښي په اتڼ باندې وکړي، په ډول باندې وکړي. یو خو دا دی چې مصرف یې کم ده، بل دا ده چې خپل کلتور هم ده، بل دا ده چې ډېره سوله امیزه هم ده. خلک هم مثلاً یو ډول پخوا سره، له ګذشته سره د تعلق احساس کوي.

زما په نظر باندې، رښتيا اړين دي، او رښتيا تر هر څه بهتره دي، تر هر څه غوره دي. او هيڅ وخت د مصلحت لپاره يا د هيڅ شي لپاره نه بايد دروغ وويل شي. نه تنها په انفرادي ليول کې، بلکې په سازماني ليول باندې هم او همدارنګه په دولتي ليول باندې هم متاسفانه ډېر زيات دولتونه دروغ وايي، پروپاګنډاوې کوي او خلک هم وايي سې د مصلحت لپاره دروغ وويل سي، د ملي ګټو لپاره دروغ وويل سي، او داسې هسې. دروغ ويل فقط د خپل ځان شاته پاتې کول دي. د خپل، د خپل ځان او د خپل ملت بدبخته کول دي. که چيرې په ټولنيز او اجتماعي ليول باندې وي. او که چيرې بيا په انفرادي ليول باندې هم وي، زما په نظر باندې چندانې ښه نتيجه نه پرې مرتبه کيږي. او که چيرې څوک هغه په کانتي اخلاقو باندې باور لري، نو هغه که هر څومره ښه کيږي، که بد کيږي، يو څوک رښتيا ووايي. رښتيا هم د، هم د هغه د اساس او د ماهيت او د اصليت او جوهر له مخې رښتيا تل تر دروغو برتري لري. او هم دنتيجې له اړخه، دروغ ممکن يو څوک، يو چا ته په يو ځای کې نجات ورکړي، ولې د تل لپاره یې نسي ورکولی. يوه ډېره جالبه ټوکه وه. وايي د موږ په کلي کې طالبانو څوک نيولي وو، اتي ورته يې ويلي وو چې هغه ده، چرس که نصوار سته درسره؟ درته ويلي وو چې ما دې خدای او قران ووهي چې ما سره چرس او نصوار نشته. وايي هغه طالبانو دی پرېښی وو. هغه بل ملګري ورته ويلي وو چې دروغ دې ولې ورته وويل، چې ځان دې پر خدای او قران باندې ووهو؟ وايي خدای او قران خو مې همدا ګړۍ نه وهي، طالبان خو مې همدا اوس وهي. نو، دا مې تر دې درته وويلې چې د دروغو ګټه خلک پرې لنډ مهال کې پرې هغه کوي، تصور کوي. په همدې خاطر خلک دروغ وايي متاسفانه. ولې رښتيا ويل زما په نظر باندې همېشه بهتره دي.

د کاينات اصل داسې څه ده، په دې اړه باندې خلک خو متفاوت نظرونه لري، خو زما لپاره ډېر هغه ساينسي، هغه ساينسي ليدلوری مهم دی. کاينات مثلاً هلته ماده او انرجي ده، ماده او انرجي په يو بل باندې بدليږي او انرجي په ماده باندې بدله سوې ده. څه وخت بدله سوې ده؟ د بيګ بېنګ له هغه لوی دغه څخه راورسته ، د لويې چاودنې نه راورسته بدله سوې ده. او زه فکر کوم چې هم دا صحيح ده. ځکه د دې لپاره ډېر زيات علمي شواهد موجود دي.او نور چې کوم روايتونه موجود دي مثلاً هر دين خپل روايت لري. هر، هم دغسي کيدلی شي. نور معرفتي سيسټمونه جلا هغه ولري، خپله خپله تشريح ولري، خپل بيان ولري. خپل په اصطلاح باندې ايکسپلينېشن ولري. ولې زما په نظر باندې ډېره مواجه نه ښکاري. ځکه چې هغه شواهد يې نه حمايه کوي. شواهد څخه داسې معلوميږي چې دا د ساينس کومه تشريح چې ده، دا دې لويې چاودنې، يا دې بيګ بېنګ دا صحيح ده.

ولا د نو عصري تعلیم په ګټو باندې به سړی څه ووايي؟ زما په نظر باندې د عصري تعلیم داسې ده چې هغه، هغه د انسان د بقا او د رفاه اوسط زیاتوي. فرض کړه که ته په اروپايي هېواد کې یې او ته عصري تعلیم ونه لرې، شاید البته په اروپايي هېواد نه، بلکې یو بل هېواد چې فرض کړه هلته دولتي مالیه نه وي، کېدلی شي ژوند دې له خطر سره مخ وي، ژوند ته مخته وړلای نه شې. او یعنې بقا د انسان له خطر سره مخ کېږي. او بله مسله د رفاه ده، یعنې سوکالي او ښه ژوند، دا له عصري تعلیم سره تړلې مسله ده، ځکه عصري تعلیم تاته په دنیا کې د کار کولو طریقې درښيي، داسې دنیا څنګه کار کوي، ته د دنیا په کار باندې پوه شې، په سازمان باندې پوه شې، د دنیا د سیستمونو تر منځ اړیکې باندې پوه شې، بیا مثلاً له هغو څخه استفاده وکړې. په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې هغه خلکو چې ښه عصري تعلیمات یې لرل، ټول مثلاً په ډېر یې په لوړو بستو کې، ډېر داسې څوک نه وو مثلاً هغه دې فوق العاده مهارتونو لرلو، کوم خارجي پوهنتون وچلوي، ماسټریانو لرلې، او هغوی د ښه وظیفه، ښه معاش نه لرلو. دا اوس موسساتو کې، په ملګرو ملتونو دفترونو کې، هغه خلک چې ښه تعلیم لري، ډېر ښه فرصتونه لري. ولې داسې عصري تعلیم د زمینه هم نه ده چې حتماً دې ته فرصت او ښه وظیفه پیدا کړي، او حتماً دې ته ولې نظر هغو کسانو ته چې عصري تعلیم نه لري، هغو کسانو ته چې عصري تعلیم د بقا او چانس یې زیات ده، په عادي حالتونو کې. خو که دغسې لکه د افغانستان غوندې حالتونو کې چې عصري تعلیم سره دښمني روانه وي او جهالت مسلط وي، هلته بیا ډېر فرق یې نه کېږي، نه خلک یې په ډېر فرق پوهېږي، تر څو چې ته له دغه راونه وځې. تر څو له دغه هغه نه داسې فکر کوي چې دا دومره مهم شی نه ده. دا داسې ده لکه هغه څوک چې په هغه محیط کې وي، فکر کوي ټوله دنیا همدا شی ده. لکه یوه چونګښه چې په یوه کوهي کې وي، کې وي، څاه کې وي، هغه فکر کوي چې دا ټوله دنیا همدا ده. کله چې هغه راووځي، بیا پوهېږي چې دا دنیا ډېره غټه ده، او هغه څه چې هلته خلک ورته په ارزښت قایل نه وو، یا څومره وزن ورکاوه، څومره ارزښت یې ورکاوه، اصل کې مسله له هغه نه لږ فرق کوي.

د کوچیانو د ژوند په هغه ښه اړخ چې شی وي، خلک خو وایي چې دا دسې ښه ژوند ده، غرو کې ده، چکرې دي او آزادي ده، اووو عه، عه عه، مثلاً مېلې دي، اووو، نوې منظرې دي، اوو اله، کوچیاني ژوند دی. خو زه فکر کوم ډېر رومانټیسایز کړی دی، یعنې داسې مو کړی دی. ځی اسانه اسانه اړخونه مو ځینې ترې اخیستي دي. خو زما په نظر باندې، کوچیانو سره که د یوې ورځې په مېله باندې لاړ شې، ښځه خو نه ده چې مثلاً دوامداره د کوچیانو په شکل باندې ژوند وکړې. ډېر زیات مثلاً هغه دي، اباوان، له له له، بدبختي چې سړی په امان نه وي. کله لمر وي، کله باد وي، کله منی وي، کله ژمی وي، او تل کیږډې وي. مثلاً ګرمه تاوخانه، ګرمه بخاري وي نه، ایرکنډېشن وي نه، مثلاً بخاري وي نه، بل شی وي. نو نو <hesitation> ژوند سخت دی. منډې رامنډې، یا هغه پرایوېسي، یو شخصي ژوند، زه فکر کوم چې د چا ډېر خوندي نه وي. مثلاً کوچیان دي، یواځې کوچیان. عه عه، د کوچیانو د مینې کیسې خلک کوي، خو فرض کړه د یو کوچي سړي، د هغه د ښځې ژوند، څومره د نورو کورنیو د نورو خلکو څخه شخصي دی؟ څومره پټ دی؟ څومره یې مثلاً ساتلی دی؟ څومره آزاده ده؟ څومره په خپل زړه باندې ژوند کولی شي؟ آه آه، عه عه. زما په نظر باندې ډېر محدودیتونه لري، او ما ته یې فقط مثلاً، فقط د یو چکر کی یو چکر کې ورسره ملګری شې، پسرلی وي، د غرو لمنې وي او سړه وخه . <laughs> حلالي کړي، کباب یې کړي او ښه چوپان کباب وخوري، د ګرمې ډوډۍ سره. او بله دا، زه مطمئن یمه، دا چې په هغه شکل باندې چې موږ یې تصور کوو، نه محقق کېږي. کېدای شي ژوند ډېر سخته ده. څه درته ووایم.

بس نو دا د ټولنې شرایط وي، هغه وضعیت وي، یا هغه خلک وي، هغه مثلاً په دې پسې اړه لري چې د هغه خلکو اجتماعي او ټولنیزو سازوکار څنګه ده، کنه. نو په همدې خاطر باندې دا دودونه تغییر کېږي، راتغییر کېږي. فرض کړه ډېر پخوا کې ستاسو کېدای شي خپلو نیکو نه اورېدلي وي، نیاګانو نه هماغه کیسې وي، هماغه بنډارونه وو، افسانې وې. او ډېر پخوا مثلاً پیسې پخوا لس زره، که تاسو تاریخ وګورئ، ولولئ، ډېرې زیاتې افسانې وې. یعنې اسطوروي شکل، اسطورې به خلکو غږولې، د خدایانو په هکله باندې، د دېوانو او پېریانو او دې بلاوو په اړوند باندې، او خلک به هماغو کیسو ته ډېر خوشاله وو. بیا مثلاً د هغه نه راوروسته وختو کې، زموږ او ستاسې نیکونو په وختو کې دوی واقع‌بینانه کیسې وې، لکه موږ چې دا ملي هنداره کې ګورو، لکه داسې نور. <hesitation> یا دا مثلاً دا واقعیت باندې ولاړې، تحریف شوې وې، واقع‌بینانه هم وې. یعنې یو ریالیزم درلود وه. بیا مثلاً خلک به تلویزیونونو ته کیناستل، ځوانان وو، مثلاً سي ډيانې به یې راوړل، سي ډيانې به وې، څه شی به وې، کتل به یې. بیا ورو ورو فلمونه د خلکو کورونو ته راغلل، بیا خلکو فلمونه کتل. بیا نو اوس ټول خلک د ټیک ټاک او انستاګرام په ریل باندې اخته اخته دي. اوس نو ټول خلک هماغسې په هماغه کې مصروف دي. نو دا هغه، هغه د اجتماعي اړیکې او مثلاً د ټکنالوژي وضعیت او د اوسني عصر تاثیر ده. نو کیسې هماغسې نه دي پاتې. په پرمختللیو هېوادو کې به خلکو کتابونه ډېر ویل، اوس هم هماغه کتابونه نه ګوري. اوس هم مثلاً ډېر کلونه کلونه، لسیزې لسیزې خلکو فلمونه او سیریالونه کتل. اوس د هغو وخت هم دلته ټیک ټاک او دې شیانو نیولی، متأسفانه البته د زما غوندې د خلکو لپاره ده. ستاسو خبره ده، نوي ځوانان به څه وايي دې باندې، زه نه پوهېږم. او دواړو خدای جان ټول سیستمونه سره سم کړي او عیبي رحم وکړي.

ټپې، سندرې، غزل په پښتنو کې ډير مينوال لري

ولا، په افغانستان کې د مرغانو سره او د حیواناتو سره ډېر <hesitation> بد چلند کېږي. زما خو ډېر زړه ورباندې بدېږي. زما زړه و چې د حیواناتو د حقوقو لپاره هم یو کمپاین پیل کړو، خو هغه دا رقم خلک دي چې <hesitation> <laughs> یوه ورځ، یوه ورځ یوه ټوکه به درته وکړم. یو چا هغه ته ویلي وو، زما طرحه دا ده چې افغانستان ټول خلک راواخلم او په یو قفس کې یې بند کړم، او یو خر هم ورسره په قفس کې بند کړم. وايي دا کوم کس چې کیسه کوله، هغه ورته ویلي وو چې دا خر نو ولې ورسره بندوې؟ وايي ده ورته ویلي وو چې ورته وګوره، تاسې داسې خلک یاستئ، څلوېښت میلیونه خلکو غم نشته درسره، دا یو خر غم ده درسره. اصل کې مسله دا ده چې چا سره د څلوېښت میلیونه انسانانو غم نشته، د حیواناتو او مرغانو خو غم اصلاً نشته ورسره. نو <noise> د مرستې لپاره یې څه کولای شو مشخصاً؟ اول خو دا چې عذاب ورته ونه رسوو. دا ډېره غټه کیسه ده. په افغانستان کې حتی خلک چې فرض کړه مرغان چې د هېڅ ګټې لپاره یې هم نه کاروي، غوښه یې هم نه خوري، بیا یې هم ښکار کوي، بیا یې هم په ډبرو ولي، بیا یې هم توپکو ولي، بیا یې هم مړ کوي. صحرايي مرغان چې کوم دي، هېڅ مثلاً مرغه هلته د انسان سره انس نه اخلي، ورسره نږدې کېږي نه، درحالې کې نورو هېوادونو کې وګورې، مرغان او انسانان په میلې په ځای کې ژوند سره کوي. او د حیواناتو مثلاً په هماغه اول قدم کې ضرر ورته ونه رسوي. لکه فرض کړه په وطن کې سپي بېچاره ګان، د بازار سپي، کوڅه ډب سپي، خلک یې ډېر ازاروي. مثلاً په ډبرو یې ولي، سرپناه نه ورته لري، بل شی، بل شی. په ځینو ځایونو کې ما ولیدل، نه پوهېږم په ایټالیا کې و که په جرمني و، په کوم نوم ښار کې ولیدلو، د <hesitation> حتی سرپناه یې جوړه کړې، حتی څو تعمیرونه یې داسې جلا کړي وو، تعمیرونو ته یې فقط کړکۍ مړکیني یې ځینې ایستلې وې، هلته یې کوترو ته ځایونه هغه کړي وو، ځکه وايي چې د ښار کوترې دلته هغه نه لري، دلته سرپناه نه لري. وايي کوترې باید سرپناه ولري. <hesitation> همدارقم مثلاً کېدای شي یو څوک د بازار سپو ته هم همداسې یو سرپناه فکر وکړي، ښاروالۍ فکر وکړي، بل شی فکر وکړي خلک. او بل قدم کې ازار یې نه کړي، او هغه څه چې د دې پایښت لامل کېږي، وپایول شي. نه دا چې مثلاً د حیواناتو په وړاندې سیستماتیک ظلم وشي، لکه په هرات کې سپي وژل، زهر یې ورکول، څه یې ورکول، د بازار سپي. یا <noise> افغانستان کې هم د طالبانو په وخت کې چې ما په یادېږي، سپي یې وژل، وايي دا لیوني کېږي. په کټواز کې زما په یاد دي. نو متأسفانه دا خو ډېر، دا ډېر، یعنې ازاروونکی دی، ځکه حیوانات خصوصاً دغه حیوانات چې دغه ستوني فقرات ولري، دا درد احساسوي، همغه ډول چې لکه موږ چې کوم رقم درد احساسوو، همداسې یې احساسوي. یخني احساسوي، ګرمي احساسوي، لوږه احساسوي. داسې ده چې دوی همغه نه لري، یعنې داسې څه ورته وايي، خودآګاهي چې ورته وايي، دې نه خبر نه دي چې زه څوک یمه، ولې داسې یمه، ولې داسې وضعیت کې یم. یعنې له آګاهي نه رنځ نه وړي، ولې احساس نه رنځېږي. اوس که یو انسان هماغسې <hesitation> بې سرپناه پاتې شي، ژمي کې مثلاً د کوڅې یا کوڅه کې پاتې وي، پروت وي، انسان یو خو دا دی چې له یخ نه رنځېږي، بل دا ده چې هغه د آګاهي رنځ هم لري. یعنې له آګاهي نه هم رنځېږي چې زه ولې د انسان په حیث سرپناه نه لرم. حیوانات هماغه رنځ نه لري، ولې نور رنځونه لري. یعنې مثلاً هغه احساس احسا <hesitation> احساس، منظور دا ده چې پنځګوني حواس چې موږ لري، حیوانات هغه ټول یا له زیات یا کم لري. نو باید فکر ورباندې وشي، داسې فکر ورباندې وشي، ځان د هماغه په حیث باندې تصور کړي. یعنې ځان هماغه حیوان تصور کړي چې زه فرض کړه دا پیدا شوی وم، همدا ومه، همدې ځای کې وم، څه به مې کول له خپل ځانه سره؟ ما خپله په حیواناتو باندې ډېر رحم کړی ده، ولې د یو کس زما په نظر باندې <hesitation> کار ډېر تغییر نشي راوړلی. باید سیستماتیک کار وشي، او د ټولنې هر فرد د حیواناتو په اړوند باندې مسوولیت احساس وکړي.

هغه ولس چې په خپل مټ خپله ولسواکي ساتي تل به يي هسک د وياړ په ستورو روښانه وي

زما په نظر باندې دغه تکنالوژي خو په طبيعي شکل باندې کارونه یې ډېر اسانه کړي دي. ډېر هغسې کارونه چې مخکې به په ډېر زيات وخت کې کول، اوس یې په کم وخت کې کوي. زه فکر کوم په مجموع کې یې پروډکټيويټي یا هغه مولدیت لوړ کړی دی او خلک ډېر زیات کارونه په ډېر کم وخت کې کولای شي. فرض کړه لېټریچر ریویو <hesitation> البته زه په دې باور یم ما په کتابونو <noise> لټول، د یوې مقالې لپاره لټول هغلته ډېر زیات دغسې حاشیوي معلومات ورسره زیاتېدل؛ خو که ته اوس لېټریچر ریویو کوې، یعنې <noise> پخوانیو ادبیاتو کتنه د یوې مقالې لپاره، ته مشخص د هغې لپاره مقالې هماغه برخې ته ورځې، د دغې لېستو <noise> هماغه برخه لولې، خپله مقاله کې که هر څه کوې <hesitation> له یوې خوا یې کار اسانه کړی دی. ځینو نورو برخو کې به هم همداسې وي، طبيعي ده ځينې هغه یې هم کړي دي، خلک دغسې که څه هم ډېر اسانه کار کوي، اسانه مثلا د تحقیق په شکل یې کوي، خو <hesitation> او ډېر <hesitation> ښه دقیق اطلاعاتو ته به لاسرسی پیدا کوي؛ ولې له بلې خوا یې هغه، هغه، هغه د واقعي پوهې <hesitation> او د واقعي ماسټر کېدلو په یو لېول کې هغه، هغه یې هم راټیټ کړی دی، اندازه یې هم راټیته کړې ده او انسانان یې لټ کړي دي. زه، زه داسې فکر کوم چې انسانان د دې د ژوند لپاره باید کار وکړي، نه د ژوند لپاره کار. نو که موږ د ژوند لپاره کار کوو او وسایلو کار <noise> لکه څرنګه چې کولنګ زموږ ژوند راحته کړی دی (مخکې به مو په نوکونو باندې غارونه جوړول اوس یې په کولنګ باندې جوړوو) نو طبيعي ده د انسانانو ژوند ورسره راحته شوی دی. د انسان د کار لپاره ژوند نه کوي بلکې د کار لپاره ژوند کوي، نو د د کار لپاره ژوند نه کوي بلکې کار د ژوند لپاره کوي. نو بناً انسانان باید هغه وکړي <hesitation> رفاهي امکانات زيات کړي چې ډېر کار ته مجبوره نه وي، سخت کار ته مجبوره نه وي.

زه چې لاړ شم، نو ته راځې، او چې ته راشې، نو زه بيا نه يم، دا عجيبه تګ راتګ دی.

زما په نظر باندې، ښوونځی د تخصص ځای نه ده. ځینې خلک وايي چې ښوونځي کې دې څلور، پنځه مضامين وي، خلک دې ډېر شیان پکې زده کړي. نه، ښوونځي کې باید د دنیا سره اشنا شي، له نړۍ سره اشنا شي، ټولو برخو سره یې اشنا شي؛ مثلا تاریخ سره یې اشنا شي، جغرافیې سره یې اشنا شي، کلتورونو سره اشنا شي، ژبو سره اشنا شي. او د ښوونځي مضامين باید داسې نه وي، لکه چې ډېر جدي وي؛ لکه معلم راغی، او لښته یې په لاس کې ده، لرګی یې په لاس ده، تاسې پرې وهي، او تاسې ته یې درزده کوي. دا خوشې خرتوب ده. په وطن کې بدبختانه همداسې مکتب مضامین همداسې ساعتیری وي؛ لکه فرض کړه، په اکثره دنیا کې په همدې شکل شاګردان لابراتوار ته ځي، او هلته تجربې کوي، او معلم ورته فقط تشریح کوي چې ولې مثلا فرض کړه، موږ اوبه جوړې شوې، په نل کې څنګه اوبه جوړې شوې؟ په لابراتوار کې، هغه اکسیجن ده، دا هایدروجن ده. ښه، بیا شاګرد دا پوښتنه وکړي چې دا اکسیجن څه شی ده؟ هایدروجن ده. هغه ورته ووايي چې دا عناصر دي. بیا ورته وايي چې مثلا چې د دې خصوصیات څه شی دي، او هغه خصوصیات یې ورته بیانوي چې اکسیجن داسې، او هایدروجن داسې. بیا لږ نور هم پسې ځي چې هغه یې څه رقم ده، اټومي جوړښت یې څه رقم ده، څو الکترونه لري، څو پروتونه لري. یعنې دغسې یو دوستانه ګفتګو وي، او کیسې وي، او دا شی وي. د کلتور په اړه باندې، د تاریخ په اړوند باندې، استاد ورته ووايي چې راځی، د هغه په اړه کیسه درته وکړم، د روم د تمدن په اړه خبرې درته وکړم، یا د عباسي عباسیانو د خلافت په اړه خبرې درته وکړم. یعنې دغسې بنډار غوندي وي، او په عین حال کې ټول پکې دخیل وي. خو زموږ په وطن کې بس راشي معلم، تاریخ په لښتې او لرګی په زور درزده کوي. ریاضي هم، د ریاضي له مضمون ټول تښتيدلي. رياضي اوس مثلا <hesitation> بیرته دې بېرته مثلا هغه د د دنیا د تشریح لپاره ریاضي بنيادي اړتيا ده. ریاضي په هغه اهمیت که څوک پوه شي، او دغسې قدم په قدم په عملي مثالونو کې پوه شي، ډېر ډېر به دوستانه وي. زما په نظر، ښوونځي مضامین باید ډېر وي؛ یعنې ډېر زيات وي، ځکه شاګردان، د ښوونځي شاګردان باید له ډېرو زیاتو شیانو سره شناخته شي، ډېر ورسره بلد شي. خو نه پوهېږم، د ښوونځي استادان هم يو رقم له دنیا نه ناخبره دي. اوس دا لږ او ډېر که د ټیک ټاک، فیسبوک، او دې بلاوو کې لږ، زه وایم، لږ به بلد شي. لږ به دا ښه ده چې استادان به ټیک ټاک، او ميکټاک، او دا بلاوې وګوري، چې لږ دنيا وپيژني، جغرافیه وپيژني، لږ تاریخ. خو دوی به بیا هم هماغلته هغه ته ناست وي، ولي الله او د زیبا ګلې کیسو ته. نو چې لږ مثلا دا معلوماتي ويډيوګانې وګوري، چې معلومات یې زیات شي، چې دنيا څنګه کار کوي، او په دې کې بیا د هر مضمون ځای چېرته ده، نو دا ښه ده. خو دا د ايډيالوژيک کیدلو سره یې زه ډېر مخالف یم. <hesitation> د ښوونځي په مضامينو کې بیخي باید د ايډيالوژي مربوط مضامين نه وي. متاسفانه هره سیاسي ايډيالوژي چې حاکمه کېږي، هغه خپله ايډيالوژي ورباندې حاکموي. نو ايډيالوژي مضامين نه وی. نور چې څومره پراخ شي، هماغومره ښه ده.

زما په نظر ځيني خلک له بدلو نوي شيانو څخه ويره لري. ځکه چې هغوی نه غواړي چې کوم زيان دي دوی ته ورسيږي. ځکه اکثرأ نوي شيان چې وي هغی کې خطر ډېر وي، د ګټې او تاوان. نو زاړه شيونه چې وي هغوی کې دوی له مخکې نه يو څه تجربه لري او ورته معلومه وي چې که داسې وکړم نو بيا راته څه زيان نه رسيږي. له هغې وجې نه دوی بيا نوي شيان چې دي د هغوی څخه ويره لري.

د اوبو د سپمولو لپاره خو اول خو دا ده چې مثلاً موږ په زراعت کې هغه، هغه اوبه چې خلک یې خصوصاً په <hesitation> هغه باندې راباسي، برېښنايي شمسیانو او سولرونو باندې، هغه ډېر بېځایه مصرفېږي. مثلاً زموږ په زراعت کې هماغسې اوبه دې راوځي، او د رشقط پټي دي چې هفته کې یې دوه ځلې اوبه کوي. مثلاً غنم دي، ټول کال کې، ټول سیزن کې درې، څلور ځلې اوبه نه غواړي، دوی یې لس ځلې اوبه کوي. تاکونه، منې او انګور یې مثلاً هره ورځ اوبه کوي، ځکه چې اوبه موږ ته په لمر باندې راوځي. همدا د ځمکې لاندې اوبه خو محدودې دي. داسې نه دي چې فرض کړه دریابونه دي چې هر څومره عاجل یې راباسې، درته ډکېږي. هغه خو له پاسه چې څومره د باران اوبه جذبېږي، هماغلته ذخیره کېږي او بیا میلیونونه کلونو ذخیره دي، نو بېرته هغه نه ډکېږي. بله مسله یې دا چې دا افغانستان کې ځینې کښتونه هم چې دي، لکه دا ټول د موږ زراعت همداسې ده. دا اوس په ایران کې، ځینو نورو هېوادو کې، دا د څاڅکو باندې د اوبو سیستم، لکه فرض کړه د مڼو ونې چې دي، غټه ویاله نه پکې جوړه کړې چې اوبه ورایله کړه، بس تر اخره پورې فرض کړه تر یو میلیون لیتره باندې ایله یو کتار د مڼو اوبه شي. هغوی پایپونه غځولي دي، نلونه غځولي دي، هرې ونې بېخ ته یو لېتر، دوه لېتر، مثلاً په هفته کې <noise> همداسې مثلاً د بانجانو بوټو ته، د کچالو بوټو ته همداسې کړي دي. داسې نه کړي چې د اوبو جویچې ډکې کړي دي. زموږ په کلي کې یو یو جویچې ته اوبه ورپرېږدي، هغه خدای زده، خدایده، څومره اوبه مثلاً نه پوهېږم، یو ټانکر کې یو هلته تاکونه نه وي، هلته پنځه کچالو بوټي نه وي، هلته وریجو کې هم زموږ ستاسې همداسې اوبه ضایع کېږي. زما په نظر باندې ښه لاره یې دا ده چې اول دا زراعت چې ده، دا کرنه دغسې چې <hesitation> معیاري یې کړو، لږه صنعتي یې کړو، سره هغه ورباندې څاڅکي ماڅکي ورته سیخ شي. په دې باندې ډېره ځمکه هم بیا اوبه کېږي، او بل دغسې کښتونه چې هغه واقعاً ډېر اواره ناک نه وي، او نورو شیانو باندې باید فکر وشي. د افغانستان شولې وریجې ولاکه د دوو روپو وریجې وي، خو څومره اوبه پرې مصرفېږي. د دې پر ځای هماغه اوبه په بل څه مصرف شي، یا مصرف نه شي. اصلاً وریجې خو هسې هم له پاکستان او هند نه ډېرې ښې وریجې راځي. هغوی وریجې پر ځای بل شی وکري چې بل هېواد ته یې صادر کړي، اوبه هم ډېرې ونه غواړي. او نو خدای جان دا سیستمونه دي، سره سیخ کا.

ولا، د ونو او نیالګيو کېنول خو ریښتیا هم ښه کار ده، خو د دوام لپاره یې باید فکر باید وشي. زه به چې کله کلی وم، بيخي ډېرې ونې به مې کېنولې. داسې کوچنی باغ مې جوړ کړی و د خپلې خونې شاوخوا، دغسې داسې ونې مې یو څو سره کوړه کړې وې. زیاتې دومره نږدې نږدې سره کېنولې وې، چون ونې وړې وې، یوه یوه لوېشت لیرې مې سره کېنولې. بیا چې را غټې شوې، یو رقم ځنګل یې جوړ کړ، چې لاندې څوک نشوای ورننوتلای. نو اغه ده، ونې خو ډېرې ښې دي، خو چې داسې فرض کړه چې لس کاله وروسته به دې ونې وضعیت څنګه کېږي؟ اکثره افغانان ونې په هسې، په غره کې، په غونډیانو کې، اېخوا دېخوا، نو اوبه وي نه باران وي. داسې ونې کېږدي چې درې میاشتې، څلور میاشتې بې اوبو نه پاتې کېږي، او ډز، هغه وچې شي. هغه په ځایو کې مثلا داسې ونې وي چې مقاومت یې ډېر وي، هغه که په وچو ځمکو هم وکرل شي، ممکن دوام وکړي. او نورې دغسې ونې چې چېرې کېږي، یا چېرې حداقل لږ د اوبو څرک ورلګېږي، ورسېږي، هغسې ځایو کې، لکه د خوړ په غاړه یو ځای، يو ځای د سیند په غاړه، یوځای د ویالې په غاړه، یو ځای د کاریز په غاړه، داسې يوځای کې چې بیا دوام وکړي او له منځه لاړ نه شي، یا حداقل دومره لږ غټه شي چې که له منځه هم لاړه شي، لرګي یې د چا پکار شي.

و الله دا د کلي او د حجرو ناستې پاستې دا ښه او بدې خبرې خو هر څوک کوي خو د یوې خوښې هغه هم مثلآ ډېرو ځوانانو ساعت پکې تېرېږي هغه ځوانان چې د حجرو ناستې نه لري هغه خو داسې لږ باسلیقه ځوانان وي باسلیقه غونډې وي با سلیقه ځوانان وي با سلیقه ناستې وي هغه به ډيرې ښې وي فرض کړه رباب وي او تبله وي او زمزمې وي او د حوانانو کیسې وي او علمي لکچر غوندې وي او مثله یې او شه دېر شیان وي یو خو دغه د لچرو کوڅه ډب او پلتو ځوانانو کیسې دي چې فقط چټیات او هسې رمباړې وهي او چیغې وهي یو بل باندې طبیعي دغه ونکړي زما والله دغه دی چې ږ ځوانان لږ اجتماعي کوي ښه ده تربیه باندې یې مثبته اعېزه لري زما په نظر دوی له راتلونکي ژوند کار او روزگار نه باسي محدود میاشت کې یو ځل یا دوه هفتو کې حوانان هغه سره کیني نو دغسې که غوندې او ناستې وکړي دا به ښې وي هیله ده چې مثبت تاثیر به د دوی پر ټولنیزو اړیکو باندې ولري او تربیه خو نه پوهېږم که مسلکي تربیې د مثبت اغیز په معنا وي خو چندان اغېز ورباندې نه لري که د اخلاقو په معنا باندې وي نو زه په دې اړه نظر نه لرم.

ولا، دا سخته خبره ده چې موټر تر خراب سي، څه به کوې؟ نو ما سره خو که اوس وخت کې دا انټرنېټ وي، چټ جي پي ټي وي، زه به پوښتنه ترېنه وکړم، ستونزه به پرې، حل لاره به پیدا کوم. او ما سره ډېر ځله همداسې مخامخ سوی یم، خو سړی باید د خپل موټر په تخریب باندې باید پوه سي. ما به مثلا اغه کاوه، تیل مثلا لاړ شې، ماته ګردیز په لار موټر ماته تیل کم کړي وو، دونه لیرې پسې لاړمه. <laughs> بیا مې موټر ته تېل په بوشکه کې راوړل، بیا مې ورواچول. د غربت وختونه، خدا جان دې په موږ ورحمېږي، خو دغسې غربت و چې موټر مې درلود، خو تېل یې نه وو. او <hesitation> مثلا یوه اندازه سړی خپله په دې شیانو پوه سي، چې زه اول خپله په موټر نه پوهېدم، ډېر به خرابیده، نه به پوهېدم چې څنګه یې حل لاره پیدا کړم. او که دغسې یو به مشکل یې څنګه، څوک په دې لار راځي، مرسته ځینې وغواړې. که نه وي، مجبوره یې چې همدغسې ځان وباسې.

دا یو پراخ فلسفي بحث ده، د جبر او اختیار ډیالټیک. <hesitation> وبخښئ، دا کتاب هغه لیکلی ده، مجروح صاحب لیکلی ده، پوهاند مجروح. د جبر او اختیار مسله، یا مو دا <hesitation> د ازادۍ او مجبوریت بحث یوه جدي فلسفي بحث ده، او ورباندې ډېرې زیاتې خبرې شوي. او تنها دا مسله، یې جالبوالی یې دا ده چې په ساینس کې ده، دا مسله هم په فلسفه کې ده، دا مسله هم په مذهب، دین، په دین کې. مثلاً <noise> وايي چې انسان د خپل اعمالو مسوول ده، باید سزا ورکړل شي، او له بلې خوا بیا وايي چې خدای پاک هر چا ته هر څه له مخکې نه مشخص کړي چې ته به څه کوې، او پاڼه د خدای له ارادې نه بغیر نه لوېږي، نه ښوري. بیا نو مثلاً د جبر هغه پلویان وايي: ښه، نو خدای پاک دا مشخص کړي دي چې کومه ګناه وکړم، کومه کار وکړم، په دې کې خو د خدای اراده شامله ده، نو زه خو نشم کولای د خدای له ارادې پرته دا کار وکړم. نو ښه، که زه دا وکړم، خدای بیا له ما څه شي حساب غواړي؟ هغه څه چې زما په اختیار کې نه وو، ولې زه هغه حساب ورکړم؟ نو په دین کې څه ملایان یو څه وايي، نور ملایان بل څه وايي. اووه کاله کېږي روان دي. بله موضوع د هغه ده، د فلسفه کې، په فلسفه کې په دې باب، چون د قدرت مسله یې، یا د یو اختیار یا حرکت عادي مسله ده، غیر مادي مسله ده. یعنې هغه ته زه نه ځم، هغه برخه ډېره پراخه ده. او ساینس کې هم شته دا مسله، یعنې د ساینس سره هم اړه لري. په ساینس کې داسې ده چې تجربې، ځینې برخې، ځینې تجربې وړ نه دي. لکه فرض کړه، لکه د جنیاتو د خصوصیاتو په اړوند ویل کېږي، دا چې کوم رقم جنیات په میراث باندې پاتې شوي، د هغوی په اساس باندې هغه کوم تصمیم نیسي، داسې سلوک و رفتار داسې وي. لکه فرض کړه تاسې به د ما څخه پوښتنه کړې وای، وايي څنګه دې په یوه کور باندې په یوه شپه باندې پنځه لس یعنې غلا دې ځینې کړې وای. زه کوچني والي نه همداسې خواري کښ وم، نو اوس دلته فرض کړه مور او پلار یا نیکه نه همداسې خواري کښ وي. یعنې تمبلي جینونه چا ته په میراث پاتې کېږي، یا د محیط اغېزې وي، په یو کس باندې محیط، شرایط او تجربې لکه مثلاً یو مجرم جوړوي، یو قاتل جوړوي، یا مثلاً هغه کوي، یو متفاوت سړی درنه جوړېږي. او په ساینس کې مثلاً د نیورو ساینس او دې مسله ده، او دا وايي چې موږ ستاسې په اختیار کې نه دي، او موږ تصمیم نه نیسو. <hesitation> فکر کومه یو لیکوال ده، ډېر مشهور ده، په نوم ده، هغه په دې ازادۍ یا د معما ده، که څه شی ده، طبیعت <noise> په نوم کتاب یې هم لیکلی، او د دې طرف هغه هم ډېر دي، ډېر ښه خلک دي چې وايي چې ازادۍ اراده موجوده نه ده، او ځینې وايي چې نه، ازاده اراده موجوده ده. نو ډېر تخنیکي او څو بعدي بحث ده. <hesitation> زما په نظر داسې نه ده چې هر څه زموږ اختیار ده، موږ باید ډېر زیات شیان

ولا که تاسو د چکر لپاره اروپايي هېواد ته ځئ، هر یو یې جلا خصوصيات لري، زما په نظر تر ټولو یو ښه انتخاب به سویس وي، ځکه څنګه چې په عکسو کې معلومېږي، هماغسې ښایسته ده. هم په اوړي کې ښایسته وي او هم په ژمي کې ښایسته غرونه لري. غرنی محيط ده. ژمي کې دا خلک ځي د واورو د هغوی نندارې کوي او د غرو سرو ته خيږي. پسرلي او اوړي کې هماغه ښایسته جهيلونو کې لامبي. ډېرې پاکې اوبه یې دي. ډېره پاکه اب و هوا یې ده. دا خو ډېر قیمته ده. همدارنګه د اتریش او سویس تر منځ سیمې او د جرمني سویس او د اتریش سرحدي سیمې هم ښایسته دي لکه سویس او بل د اوړي په ورځو کې معمولا د اوړي په اوږدو ورځو کې ناروي او سويډن هم جالب دي. مثلا د ناروي هغه شمالي شمالي سیمو ته چې لاړ شې هلته لمر دی د ورځې لمر، مازیګر اوږدېږي. آن د شپې په درې بجې لمر لوېږي، د شپې په دوولس بجې لمر لوېږي، د شپې په یوولس بجې لمر لوېږي، یعنې ورځې ډېرې اوږدې دي، ډېرې جالبې دي. په ژمي کې د جدي په افغانستان کې د جدي اوله او دغه وي په دې کې شپې هم بیا همدومره اوږدې دي، بيخي لمر راخيږي نه او په ژمي کې مثلا د اروپا ځينې سیمې خوندورې نه وي. هسپانيه هم په دوبي کې ښایسته وي هم په اوړي کې. خلک ډېر زيات خلک ايټاليې ته ځي په اوړي کې. البته په اوړي کې ډېر نه ځي په پسرلي کې ځي. يونان ته ځي، هغه هم ښایسته وي. ترکيې ته هم ډېر خلک ځي، په ټولو سیزنونو کې ترکيه ښایسته وي، ایستانبول ښایسته ده، نظر دا ده چې ته څه وخت ځې او څه لپاره ځې، بلجيم او د بلجيم بروکسل او امستردام هم ښایسته دي، دغسې د اروپا هر هېواد اغه ده، خو قوي انتخاب سړی انتخابوي زما په نظر باندې هغه به سویس وي او دلایل مې درته وویل.

زما مرګ به په کومه ورځ وي؟

ته څنګه خپل ورځني چاري

ستاسو په نظر، د ښوونځۍ استادان بايد څنګه وي؟

ستاسو په کلی کی څوموره مسجدونه دی او په څوموره په څوموره کور یی یومسجد جوړ کړی دی

که تاسو يو باغ ولرۍ نو کوم ډول ونې او ګلان پکې کېنوۍ او ولې؟